بالطبع أنا اعلم البعض عن الثقافة الصينية! يعني مثلا شعب الصين هو شعب عظيم شعب عريق، ال-الدولة الصينية أو الحضارة الصينية من قديم الزمان من آلاف السنين ، وهم شعب بيحب الاكلات ويحب الاسماك ،ولإنهم الدولة مرتبطة ب البحار ،وشعب عنده نوع من اللطف والادب.